أول حاجة لازمني نثبت إنو عندي الأدوات المناسبة الكل باش إني نركب، ثاني حاجة نقرا التعليمات متاع التركيب الموجودة في تلقى فما كتاب معناتها موجود مع القطع، ونتأكد من التركيب متاع الخطوات <hesitation> بعديكا <hesitation> بعدها نجمع القطايع على على بلاصة مستوية، ونبدأ نجمع في الجزيئات الكبيرة مثلًا ال <hesitation> اللاصقين ولا الألواح الجانبية.